Nyami tamata do matulu hu' loke nusa pai pai de wese' sei ni nie tepie na etedo manawa mapina akuse ma'asuana na asuana akuse amau hoho'e painama amoho'e mo'ho tina kaimuli mo dapinasi lua a mo manawailua a mapina nakuise ahono hoho'e akuse amaunyai hoho'e tuka luami me ha e'te lume akuise luame mehono waho'e pai nya hedeho nama ahono wahoe mo mana wailua ama pina mapina ilua a manawa adi tukanya hede'e kaitia yamile'e me amaunya mu mapina akuse amaunya hoho'e akuse a'otie hoho'e mene mata adu wa'ei mo yepai kaitia si soas se nama sei na lia sou sou elia e sei nai lesi sou sou elesini. na nya ede'e akuse se wei lua meme ha'epe akuse manawa'i hatapae ni kaitia mapina si hatapai sikaitia na akuse si usu si usu na Si oti e si nake se'ot otie sikeu ho suoka kai tia niusi ane eluna sailua aisai mo sailesi sai mo sai ine sai moni pai bwei sowak ko kaitia si na ae wei singi na sihono hapease mo'o nyahede'e manawa mapina akuse semahono eufde pai nama mahono heudu'mo silua piase sitae hapeyase sitota sidapinana nena silua menama wei mahono wae hoya wa isoa matue hoho'e makina e'hoho'e malehu duwe lumei makinai helesei saihono sae sa mo'o natuka edeni me ahono muda pinasi hola moho pai nama hono ya hoi mo tupu tupua sa seli selia sa yame wae me tetu patai akuise se a'otie mapina akuse kaitia sepusi situe siloi nakuse sehai dekai le sihai dekaile awesi sihai dekaile na awesi manauna awesi na wesi kina ke wae kae lese yana pelua nupu pelua deo kaitia memau nyasi Mahai le kaile awesi nake tina kaimuli si hananupu sikenunu sade kaitie si manaun na lese akuse selua mi mehono hoho'e meme mata saimata silip pedip pekai asa emo'o paina mamata sidi pedipedi pekaes eshay'o tupu tupua sa selia selia sa na wei tukanyahe hedeni wei ehono tuka nyahede tuka mahonoi tuka wei apeu ada nesepulu si pahnunu'i nawai yamim nuwei tetu patai tuka a'usunya ma pina sihae lekae la awemi nama adua ai akuse mitupu akuse mitupu sepudu'i na mitupuk e pai wai natetu patahyo akuse mitupoho akuse siwa siwa na nyahede'e mapina manawa sihono apiase mole pai tuka sehai lekai leho wei soa soa ewai niasinina sihona sae sa homo'i lepai kaitia weisi anau na namauna awesi'i na nya hede'e se yamidole me akuse se a'iya mo'apina makina mahanau i mahanau pui setina kaimuli se senami hasuana akuse amaunya moma pina waho'e Luame tina lumue ho'e nihai pelume akuse mahono hoho'e menemata ohono muapina hapiase mou menemata ohono mana wa hapiase mo duwame hono hoe mihakapainya kaitia nake siususe otio ho'e sihae lekai la awemi nake tina kaimuli lua meme hana nupe hela'e mike nuwe nusa de'e